Mi yelan mi joda mi danai dow mi joda mi nyamai, ngam nyamdu boddum ha bandu goddo do sattina terde do beddina goddo njamu ha bandu mako. to goddo nyamai nyawan be yara mo asibiti be hokka mo lekkiji.